sjúklingar í forgangi hafa þurft að bíða í nokkrar klukkustundir eftir sjúkraflugi því ekki er vitað hver á að greiða fyrir flutninginn stjórnendur heilbrigðisstofnana hafa miklar áhyggjur af ástandinu sérstakri forsætisnefnd Alþingis tókst ekki að afgreiða

í dag þó niðurstaða liggi fyrir nefndin fundar aftur á fimmtudag nefndarmaður býst við að niðurstaðan verði opinberuð fyrir helgi lýsti yfir sakleysi sínu á fyrsta degi réttarhalda yfir honum í Stokkhólmi í morgun hann er ákærður fyrir líkamsárás sérstakur erindreki Bandaríkjaforseta í málefnum

varar við neyslu svokallaðs

í því eru örvandi efni sem geta haft mikil lífræðileg áhrif á líkamann og í of stórum skömmtum verið hættulegt heilsu hertar reglur um mengun skemmtiferðaskipa hafa verið teknar upp í Noregi aukið eftirlit er sagt hafa skilað árangri skip sem hefur hlotið margra milljóna sekt fyrir mengun í Noregi kemur reglulega til Íslands stjórnendur Sjúkrahússins á Akureyri hafa áhyggjur af töfum á sjúkraflugi sjúklingar í forgangi hafa beðið í nokkrar klukkustundir vegna tryggingamála heilbrigðisráðherra ætlar að skoða málið öryggi sjúklinga þurfi alltaf að vera í fyrirrúmi tafir hafa

orðið á sjúkraflugi því ekki er ljóst hver eigi að borga snýr þetta einkum að erlendum ferðamönnum og öðrum sem ekki eru sjúkratryggðir hér ástæðan er fyrst og fremst sú að Mýflug

sem hefur í mörg ár sinnt sjúkraflugi er með samning við ríkið um flutning á sjúkratryggðu fólki

tvo tíma eftir flugi fréttastofa hefur ekki fengið þetta staðfest en samkvæmt áreiðanlegum heimildum eru dæmi um að sjúklingar í flokki f tveimur sem eru bráðatilvik

en ekki hæsti forgangur hafi þurft að bíða lengur en klukkustund vegna tryggingamála

stjórnenda til heilbrigðisráðuneytisins í dag er farið fram á að verklag verði skýrt þannig að allir fái bráðaþjónustu óháð efnahag og búsetu þannig við höfum í raun lýst

yfir okkar áhyggjum við ráðuneytið um það að það að það eigi allir völ á þjónustu strax á sem skjótastan hátt burt séð frá því hvort þú ert hafa eitthvað kerfi sem virkar við þessar aðstæður þannig að þannig að heilbrigðisstarfsfólk og flutningsaðilar þurfi ekki að lenda í

þessari töf sem gæti mögulega haft einhver áhrif á bata þess einstaklings sem þarf að flytja Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra baðst undan viðtali en segir þó að öryggi sjúklinga eigi alltaf að vera í fyrirrúmi ef kallað hafi verið í sjúkraflug þá séu fagleg rök fyrir því og ættu ekki að verða tafir hún segir tilefni til að

hvort endurskoða þurfi núverandi fyrirkomulag ekki tókst að afgreiða Klausturmálið á fundi sérstakrar forsætisnefndar um málið í dag Hólmfríður Dagný

yrði afgreitt fyrir forsætisnefnd í dag en það náðist ekki í nefndinni eru Steinunn Þóra Árnadóttir og Haraldur Benediktsson þau komu saman hér í Alþingishúsinu ásamt skrifstofustjóra Alþingis og nú er verkefni forsætisnefndar að senda frá sér formlega niðurstöðu í málinu og

siðanefndar um það hvort að þingmennirnir hafi í raun brotið siðareglur Alþingis

eftir fundinn fyrir helgi þá vona ég að við verðum búin að ljúka þessu máli og líklegt að þetta klárist á næsta fimmtudag við skulum vona það vinnan er aldrei búin fyrr en hún er búin en af hverju tekur vinnan ykkar svona langan tíma

í kringum þetta saman við vorum að fara yfir álit siðanefndar og þau svör sem hafa komið frá þingmönnunum við því það komu ekki svör frá öllum

frá sumum og við vorum að fara yfir þau já næsti fundur

var viðstaddur fyrsta dag í Stokkhólmi í dag ASAP er ákærður fyrir líkamsárás en segist saklaus Trump Bandaríkjaforseti hefur þrýst á sænsk stjórnvöld um að láta

og hann heitir réttu nafni standa fram á föstudag fjölmiðlar hafa sýnt þessu máli mikinn áhuga enda ekki á hverjum degi sem einn þjóðarleiðtogi hringir í annan til að þrýsta á um að rappari verði látinn laus það

gerðist í þarsíðustu viku þegar Donald Trump

forsætisráðherra Svíþjóðar fjöldi fólks var viðstatt fyrsta dag réttarhaldanna

hann er sérstakur erindreki Trumps í málefnum fólks sem tekið er í gíslingu

var þarna að beiðni Trumps sagði

vera saklaus hann hefði verið að verja sjálfan sig saksóknari fór yfir fimmhundruð og fimmtíu blaðsíðna rannsókn á málinu og sýndi fjölmargar upptökur af árásinni sem gerð var á nítján ára pilt

sagði Sunden eftir fyrsta dag réttarhaldanna ekki er ljóst hvers vegna hann birtist ekki í mynd í viðtalinu taldar eru líkur á að hann flýi land gangi hann laus aðdáendur hans í Bandaríkjunum aðrir listamenn þingmenn svo ekki sé talað um forseta Bandaríkjanna hafa þrýst á að hann verði látinn laus og í herferðum á samfélagsmiðlum

hefur fólk verið hvatt til að sniðganga sænsk fyrirtæki á borð við IKEA

varar við neyslu á fæðubótarefni sem selt er á netinu sem töfrakaffi í drykknum er örvandi efni sem afreksfólki í íþróttum er bannað að nota í keppni í þessu

sem framleiddir eru af bandaríska fyrirtækinu Valentus er að finna

drykkirnir hafa verið seldir á netinu hér á landi

við neyslu þessara drykkja á Íslandi mega matvæli ekki innihalda lyf eða lyfjavirk efni og innflutningur og dreifing matvæla er starfsleyfisskyld hér á landi eins og er er þetta ekki skráð best vitandi þá

ekki á lista

leiðandi er ekkert sem hefur stoppað innflutninginn á þessu efni hingað til alla vega það er svo þeirra að ákvarða mikil áhrif líffræðilega á líkamann

eru sögð vera býsna mikil þunglynt fólk segist finna mikinn mun á atorku og flestir segjast finna mun á holdafari sínu eftir neyslu

drykkjarins enda slær efnið á

aðallega með því að deyfa skynjun á þreytu þannig að fólk getur gengið lengra en eðlilegt er sé efnið tekið í stórum skömmtum getur það verið hættulegt heilsu fólks allt sem hefur þessi áhrif á tvísýnt þá skiptir

hvernig þú notar efnið fréttastofa hafði samband við umsjónarmenn Facebook síðna sem selja eða dreifa þessum vörum en enginn þeirra gaf kost á viðtali einn viðmælenda fréttastofu sagði söluaðila ekki mega svara neinum spurningum og vísaði á fyrirtækið í Bandaríkjunum annar staðfesti að hann hefði ekki leyfi til þess að selja eða flytja inn vörur á borð við þessa aukið eftirlit Norðmanna með útblæstri frá skemmtiferðaskipum er talið hafa leitt til þess að dregið hefur úr mengun frá þeim í sumar strangar reglur voru teknar upp í vor í fjórum fjörðum sem eru vinsælir áfangastaðir þessara skipa Noregur er vinsæll áfangastaður skemmtiferðaskipa þau komu í hundraða tali með um átta hundruð þúsund farþega samtals í fyrra mengunin frá skipunum er áhyggjuefni Norðmanna í byrjun mars tóku gildi strangar reglur sem takmarka ekki aðeins útblástur heldur einnig losun á skólpi og neysluvatni eftirlitið hefur verið aukið og það skilar árangri þessar ströngu reglur ná til

fjarðanna á vesturströnd Noregs sem eru á heimsminjaskrá Sameinuðu þjóðanna

og þriggja annarra fjarða sem tengjast þeim ein stór sekt hefur þegar verið gefin út þegar skemmtiferðaskipið

of mikinn útblástur sektin var upp á tæpar tíu milljónir íslenskra króna

Norðmenn stefna að því að reglurnar verði strangari nái til fleiri áfangastaða og að eftir sjö ár verði engin mengun frá skemmtiferðaskipum í þessum

en að mati sumra er það ekki raunhæft markmið skipakomum til

hefur fjölgað mikið á undanförnum árum

verið að fylgjast með brennisteins innihaldi

það er mikilvægt að kynna þær reglur sem eru í gildi

hefur ekki komið til

íslenska svínabúið sem uppfyllir nýjar kröfur um dýravelferð er fyrirhugað í Eyjafirði bændur í nágrenninu óttast lyktarmengun og vilja koma í veg fyrir framkvæmdir Ingvi Stefánsson svínabóndi í teigi áformar að reisa tvö hús á landi sem tilheyrði torfum fyrir fjögur hundruð gyltur og tvö þúsund og fjögur hundruð

samtals verða húsin hátt í sex

þúsund fermetrar tilgangurinn er að uppfylla nýja reglugerð um velferð svína hún er gríðarlega metnaðarfull og mig langar að ganga enn lengra varðandi rými á

eldisgrísum varðandi útisvæði og fleira í reglugerðinni frá tvö þúsund og fimmtán sem bændur hafa nokkur ár til að uppfylla er stóraukin áhersla á lausagöngu og útivist gripanna en Ingvi vill ganga lengra þetta er þá gestasvæði og almenningur getur komið hér inn götunni án þess að glervegg inn í allur búnaður verður af nýjustu gerð og þetta er stór framkvæmd á íslenskan mælikvarða þetta er einhvers staðar losar ríflega sjö hundruð

mat það sem svo að framkvæmdin þyrfti ekki í umhverfismat sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar hefur samþykkt deiliskipulag fyrir svínabúið

einnig veitt leyfi til að hefja framkvæmdir óvíst er hvenær þær hefjast nágrannar á bæjunum Grund og Finnastöðum hafa kært leyfið til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála þeir telja að þetta sé of mikið rask á náttúrunni og vilja ítarlegt umhverfismat

til dæmis nær um hundrað metra frá okkar og það er lágmarks tilskilið í reglugerð að það eigi að vera sex hundruð metrar í næsta hús

þannig að þetta takmarkar nýtingarmöguleika Guðjón sem er með kúabúskap segir að svona bú hafi í för með sér aukna sýkingarhættu og lyktarmengun það er alltaf lykt frá öllu en það hefur sýnt sig í rannsóknum að þessi lykt getur verið heilsuspillandi Ingvi segist halda sínu striki að óbreyttu en mótstaða nágranna séu vonbrigði ef við horfum á þessa tilteknu aðila þá eru þeirra íbúðarhús í mun minni fjarlægð við við fjósin en nokkurn tímann svínabúið svínabúið þannig að já það kom mér á óvart ég verð bara að segja

Kristján Þór Júlíusson landbúnaðarráðherra hefur óskað eftir því við ráðgjafarnefnd um inn og útflutning landbúnaðarvara að hún endurmeti þörf á að opna tollkvóta á nefndin hafði lagt til við ráðherra að innflutningsvernd á lambahryggjum yrði felld niður tímabundið vegna yfirvofandi skorts á lambakjöti hér á landi áður en ráðherra tók afstöðu til tillögunnar fékk nefndin nýjar upplýsingar um breytta birgðastöðu framleiðenda samkvæmt upphaflegri tillögu átti að fella niður innflutningsvernd í gær og sú ákvörðun að standa út ágústmánuð ráðherra ákvað hins vegar að óska eftir endurmati á stöðunni og þarf

ráðgjafarnefndin að skila niðurstöðu í þessari viku og við þetta er að bæta að í fréttum stöðvar tvö kom fram að ástæða þess að ráðherra vill láta endurmeta þörfina sé sú að Kaupfélag Skagfirðinga hafi keypt

af fjallalambi framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu sagðist ætla að kvarta til Samkeppniseftirlitsins yfir því að með þessu væru fyrirtækin að stunda viðskipti hvert við annað gagngert til að koma í veg fyrir skort og

opnun tollkvóta í Fljótsdal eru enn í notkun fjárhús hlaðin úr Torfi og grjóti slíkum húsum í dalnum var flestum rutt um koll í

en nokkur sluppu og bera vott um sérstæða byggingarlist bænda á bænum

í Fljótsdal eru elstu fjárhúsin orðin meira en hundrað ára gömul og voru sum þeirra líklega byggð upp úr enn eldri húsum Baldur Hjaltason bóndi nýtir þau enn undir kindur á vetrum já já maður þarf alltaf

að þessu sérstaklega þökunum það vill nú láta sig torfið á þeim þó það fari eftir veðráttunni hvernig það er þetta er kölluð tróð þetta er

ofan á þetta var notað víða í þök í gamla daga áður en járn og annað kom til sögunnar í þakinu má líka sjá steinhellur sem gerðu það

en þau voru víða þar til riðuveiki kom upp um nítján hundruð og níutíu þá þurfti að fella féð í dalnum tóku einfaldasta kostinn að ryðja þeim niður þetta var óskapleg eyðilegging á fornminjum

sem bjargaðist af þessu það var bara fyrir tilstilli nokkurra bænda þá þurftum við að klæða þetta með múrneti og múra á á þetta til að loka fyrir veggina þannig að féð kæmist ekkert að þeim einnig björguðust hús í Klúku og á Vallholti þar sem girt var í kringum

eins og plast og bárujárn hafa verið nýtt til viðhalds og endurbóta og hvernig tímans tönn hefur leikið smíð bænda sérstakt útlit húsanna litirnir og formin eru spennandi þetta er eins og vaxið þarna út úr landslaginu hvað þýddi að byggja eitthvað úr grjóti og Torfi með litlum viði sem fyrir hendi var það er ekkert orðið um svona hús á landinu sennilega fara þetta að vera einu húsin sem eru í notkun

hefur bara mikið gildi sem fornminjar af því að þessi hús

sum þeirra alla vega geta verið margra alda gömul að stofni til grunnurinn og neðri hluti veggja hugsað þér hvað þetta var mikil bylting að rústa þessu öllu niður og þá að veðri það verður austlæg átt víðast gola eða kaldi en

hvassviðri undir Eyjafjöllum og í Öræfum seint í kvöld og fram eftir degi á morgun bjart veður en þokuloft

og skúrir á Suðausturlandi yfirleitt léttskýjað á morgun hiti verður víðast á bilinu fimmtán til tuttugu og þrjú stig Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir

Kristjana Arnarsdóttir

er með íþróttafréttir kvöldsins laun hafa hækkað í úrvalsdeild karla í fótbolta undanfarin þrjú ár og þá hafa svokallaðir viðaukasamningar færst í aukana þetta kemur fram í niðurstöðum nýrrar könnunar

Íslands framherjinn Óttar Magnús Karlsson er kominn heim úr atvinnumennsku og gerði samning við uppeldisfélag sitt Víking og leikmenn enska

tottenham þurftu að hafa sig alla við gegn hundrað börnum í óvenjulegum fótboltaleik í Shanghai í Kína sjúklingar í forgangi hafa þurft að bíða í nokkrar klukkustundir eftir sjúkraflugi því ekki er vitað hver á að greiða fyrir flutninginn stjórnendur heilbrigðisstofnana hafa miklar áhyggjur af ástandinu sérstakri forsætisnefnd Alþingis tókst ekki að afgreiða

í dag þó niðurstaða liggi fyrir nefndin fundar aftur á fimmtudag nefndarmaður býst við að niðurstaðan verði opinberuð fyrir helgi bandaríski rapparinn lýsti yfir sakleysi sínu á fyrsta degi

réttarhalda yfir honum í Stokkhólmi í morgun hann er ákærður fyrir líkamsárás sérstakur erindreki Bandaríkjaforseta í málefnum

varar við neyslu svokallaðs töfrakaffis í því eru örvandi efni sem geta haft mikil lífræðileg áhrif á líkamann og í of stórum skömmtum verið hættulegt heilsu hertar reglur um mengun skemmtiferðaskipa hafa verið teknar upp í Noregi aukið eftirlit er sagt hafa skilað árangri skip sem hefur hlotið margra milljóna sekt fyrir mengun í Noregi kemur reglulega til Íslands